Nbyen ndər unəm va̱ pa̱ u nyi na kafin ka̱ ɓu váng ka̱ na te ɓu nyi na. ma mar na ka̱ nzhi ro ka̱ ɗi ma mar ɓu ko zhi nro pa̱ ɗi nnap nnənəm pa̱ ɗi uza̱ wong kà̱ ka̱ zhi wo, nnap nnəm nji ɓu pa̱ ɗi uwong ko ka̱ nzhi ɓu. Te mməma pa̱ u nyi unəm ta nnap nənəm va̱ uza̱ ko te ɗom ɓu ɗom pa̱ otəm nzəng ka̱ na ɗo? Nnap nnəm va̱ uza̱ ko te byebyen ká̱ ɓu ɗo? Nnnap nnəm va̱ uza̱ ko te ovan ɓu va̱ ɓu ɓa ɓu mar ka̱ ka̱ no a yar te ɗom ɓu ɗom ɗo? Nnap nnəm va̱ uza̱ ko te a tak va̱ mmawo ka̱ go təm ka̱ na te onəm ga tak ta ɗəɗom ɗo? A byen pa̱ udər unəm, u nyi nnap nənəm. Nnap nnəmɓu ga nzəng ga ka̱ nji na ro? Onəm ga nzhi ɓu ɗom nnap nəna̱m ɗom ɗo? Unang ɓu va mar ɓu ku upo ɓu te oza̱ ɗom nnap nəbəm ɗom ɗo? Ɓu dər nnap nəm ta ɓu nyi na na oga təm nzəng ka̱ na te, kang nɗaktak a ya ka̱t a yà pa̱ o nyi owan wo chit ko oga təm te ntəm ivang wo iya ka̱ nɗaktak ka̱t "anfanyi" nnyi unəm na ta ká̱ ɓu ga ivang ka̱ na. A yà pa̱ u nyi na ka̱t te ɓu ga ivang ka̱ nda te kanf aga mban nfa ka̱ nnap nnəm wo ɓu ya nwur a kaya ɓa chit ka̱ ishi, nɗom le nzhi anang mi. Amma a yà pa̱ u dər uəm ta pa̱ kak, uɗyang nnap nənəm uga u nyi nnap nənəm ivang, nzhi ivang te amanta ma là pa̱ mi gba̱l ka̱t te ɓu ɓan nɗəɗyang tun kafin ka̱ ɓu ga ɓu tar nzhi ivang ta. Ɓu ɓan nyi nnap nnəm anəm ta kafin ka ɓu ga ɓu tar a she nzhi ivang na a chen wo a ga abyen. A ya pa̱ u nyi na ka̱t ka̱ a ga ɓan fa ka̱ nnap nnəm wo hit i nyam á ɓu pa̱ nzəng- zəng te ɓu là pa̱ nu taba chit u ya unəm ro gbá̱ng wa nji na ka̱t. Nu ya unəm ro taba ya ki ìgwak iɓá̱ngɓa̱ng wa nji ɓu ka̱t "amma" a ya pa̱ uba̱n nyi na, ivəngva̱ uza̱ nəm te, u nəm "akuri ka̱ ivəngva̱ uza̱ nəm te ure na pa̱ na ɗyang ká̱ shishe wanta na kpa uza̱ iya nɗyang nji ɓu nnap nnəm va̱ mmaɓu ka̱ uza̱ i ka̱r ìgwak ká̱, nnap=nnəm va̱ mmaɓu ka̱ uza̱ i ɗyang pa̱ na o nyi te ɓu ya ntəm wo i byen, oga təm ivang wo iya ka̱ nɗaktak ka̱t. Oga təm ivang wo onəm oro təm ka̱ cho te i ya te i là pa̱ hai nzhi ivang oga wani, ntəm nzhi oga wani ka̱ ya pa̱ mmayi wanta na te, ta ya u ɗyang nnap nəm oro chit. U ɗyang iya̱m onəm oro chit iva̱ngva̱ oza̱ ka̱m ova i nak apir ká̱. Ama pa u nyi unəm, amapa̱ u ɗyang nnap nnəm kang ɓu ga ivang ka̱ na